اول حاجة هنغسل الرز كويس جدا وف حلة تانية هنجبها ونحط فيها الرز المغسول ونحط فوقيها مية ونحط ملح ، المية تكون فوق الرز بشكل بسيط جدا جدا ، ونقفل الحلة بالمية لحد ما الرز يشرب المية بعدين نوطي شوية لحد ما يستوي